بلدوزر د دې لپاره کارول کېږي چې: خاوره، شګه، ډبرې یا ملبه هواره او انتقال کړي. ځمکه پاکه، هواره او د جوړولو لپاره چمتو کړي. په سړک جوړونه، ودانیزو چارو او کرنه کې کار ورکړل سي. یعنې، بلدوزر د درنو موادو د لېږد، پاکولو او هوارولو لپاره مهم ماشین دی.